Minday aho e rano, igny da tena sy adigno lasteo igny da minday raha hoanigny avao koa satria mosaregny an-dalana eny ino da sy maintsy izay e hoanigny, avy teo anao minday satroky da minday afaka minday sy aiko fiko fandrarafagny aigny, lefa mafana gn'andro.